Raha nampalaza irô Vietinam àby iô ndraiky izen̈y <hesitation> irô zen̈y nisy ady izen̈y irô <hesitation> antra Etazonia irô tamin’izen̈y, tamin’ny antsasakasaka siekla izen̈y fa tsy azoko honon̈o tsara de gera iô amizay natô gera Vietnam zen̈y baka raha ny nazoko honon̈o.